A fich na ana z’a ghu z’a nawa ku zagh cha fiche vjir ha’iskwe va’ik thame va’ik thame azaah chafta ahwa’a fich na ana juwannda dangai zighu dkahtha ana shiye az nda i ang tigh da gah tha da shiye nai vak na ana junda juwa nda da da hut cha dgatha <hesitation> a yuwe nai vak na ana pagh tri pghamnda kasta ka’a ju ana hpa’a ɓale, anifich zagh ha’ iske ku va ikee am fich ga am fich ga viyin hne a va’ikee tham sana z’a ghu z’a kuma gule a mili ka naacha iyalwa za ghu z’a chan thame va’ik thame paɗah vah ɗah zi va’ike thame paɗah ɗah haz evichaghe azagh jumana sal cha jua’a va’ik thame zagh sawil da thaparte nisna <hesitation> na hna mba tiw chane ka ɗa va aghi a ksaa cha ga kai na da ngu vathe nik cha kathang chiki nguɗaka ba azala hazee az nis che ay nik gam nana ba zagh ndi aru ndi’ a ay an maɗa kunana Konana dama a cha va’a ghwa’a nana kaya a kathanga kar ana gule kada ka’e va’agh dili nada nguɗagh, aya tha aucha ghe da parigh vgha vghi ga vjarha da da man janga kagh pariph vgha ka sigh wile kada bighe <hesitation> skina da wuzaghe a zagh cha kwali cha kwai wuza chagt me vjar ha chagh va ka’ada bigh ku yu ufan tine ku nik ne dida yu ufane da hutu ghe tu kagh da pagha a kathan chagh chifta vagha zadil ga kabita kas ghagh a kabita chaghe zagh dil jakwa chaghe aya dida nai ga ski chage zagh dil jakwa chaghe aya dida nai ga ski chakaga ga dag la’am val na na kwarud kwara waya ha zagh dil ne kagh da ana tu da sawilahe zughimnda zimta nis na kwai cha nacha kwangi cha hna mbatiw channa kiha hna ba a akiha hna ba as a wila ka aha asawilghr ay agha naghak, a nughwasha vaɗikamta <hesitation> ka’a tar naf ga vjarha ghar tine a bibar zgwa kigtivau a biba rvifa cha zag ghwi ya va A ngaski maninva nise a nai vjarha vuk vuk chka ay ose asawilka kik ba aha tama a asawil ghe ay <hesitation> zak dgahar za gwajgaft yanga da za mni wai ha amin zaghasha de sawil ghe de se sawilagh mak thara ngha nghaka mak thara mak man thana a nai ga graha mak man thara kuwire saghi sage a kiha hna- kihabila kiha hna zagughimnda zaga gwagh n chkaniisane mak manthare kagh dghi da mak man cha thara chagre dida vinjaghe na vinja dingagh dagh vinja guri va nai mta skinada manghe a dama thragh mnda dama va’ ikamta iyan tigh iyaka fiche vaikamta ngamta thara nada man kava va’ikamta <hesitation> vaikamta mani manka <hesitation> tina hkaram sak sana nga fich fti fta va tha part pdi’a ska saile juwad fchuk vaɗi ka da luwa nai va’ikama tfiche nai vaika na tfich fchuke nai vaikamta <hesitation> katfi thjishe dagh va de n cha kani sani ni a thra azud sil dam thara dawar ghara gule da fchukwe da luwa dida nai a skift dva chaghe suk trigh skii navjarha nada ka’ada kada na da bɗa bda sta ftuwe a ga tiyik hne ga ga limuwa hne azagh skiw zafar dgharan ga vjarha ga yugha hne ga yandar hni Suk dghar zɗa kan vjarha cha chamka <hesitation> wud za vjarha nga gam ska ana sghid dva mich va dida nai ski dida nai ski ft dvachka ni da ka’a zdgha za’a <hesitation> a giɗaa mtaɓ cha gure za vjarha za nghwasha, dama sghi say kada luwa da bika salama natha’ autha ‘a nghwasha dida nai skinfb dva chka da thagh daf ta <hesitation> skifta dva chka oska da sghisage zala oska da sghisage kiha oule hne did fich na ga ngath ne kiha ndatha dida fich ga val ne kiha valna nchkani sani didad viyin hne dida kada ki yuwe a kaɗaki yuwe a a kaɗakich yuwe da pɗa ku pvauwud yu da mbee dag parvgha pva kur yu parvgha pari kavgha ku sghi fich ga nga fa hne da pva kut yuwe zarak dil wile kashika a cha-chmka vɗikamta dinaiz giɗa ana marra mtab chagur zagaga gwalgtion chka zga nis chka zane da blata ka kwara kasaki kasagh wile aha na na titikka vghach kagh nch kame chke nis chakava ay nah ne chas ske ska warghar anam aska war ghar ana k mak manthra <hesitation> ftika ramma h’aka dida mmba ika kayeska dida parika vgha sawil ka da wach wit gha hne ska ghili ana mtab cha ghai hne hach ka ɗingile ɗingil ka chaka sghi vjar ha dghin mak ranta va amagha mine da ndi aka a vjarha na ku’ii vgbach kagha a dida ngwashan gule a a’ aindaghar nda min da da suk ne a indagharnda min da suk ne a indaghar nda suk ne ni gule dil kana kana sana ni gule naga mbatiwe

dinga ka man chkaniva nnga ghai vdanagha da ghiliva nga vdunagha da giɗi iy iy va nga shai vdanagha da gamdu askinaɗa ɗaukava dinga ka man chkaniva ngaka da ngavjarha da gida vhach kagh va nga vjar ha da gida vghach kagh va ngavjarha da gida vghach kagh va nga vjarha da kwaraki kwar a skina njag tar njag wacha rvi skav a wacharvistanga vjarha da kwaraki kwar skina vauta wacha rvickava ku nghwasha chka hne dida nga iragh nahanna ksag cha ga nahanamtab chagur za nghwash chkava zane ngaa gidam tab chugur da zbava nga nghasha chka da <hesitation> a makamste htikka vghach kaghva dida nah naski dghine ku za nghashaska ska sghaya gamzugur man <hesitation> a bɗukwe zga nghwasha chka kwa kwar dau gur nich kane kagur ghdas chkani kwar dil kwar la’a na bagur ba ghɗasnina kacha giɗa cha yanga luwa kuwire sghin da vdanagha vdi kamta ahaste kai zaɗ tru zɗa giɗa manati na cha ga wudaha wallai giɗa fta kwat tikwe te nga ngate man a gath ghava ngat mbarz wudva ngata zuwud ma rviva da bla ga nah na sghivdi chkanisank gure nai nah na de chaakwe dida man gur chkani vdagur chkani zan na’a nai nahan nah kamta da chakwe dgagh gure nchikanisani nai nah kamta da chak dgagh gure tu dida gamndu kane mani kani chkane sghinah kamta chak ru iragh sk ksag cha-ksag cha ga giɗagh-giɗagh gure znisagh nagha kasir da sghi dghida <hesitation> zghar da vdashire ka tar gure cha kuwe skina nchane cha kwar kka vdanagha. Vda nagha nchaniska kwar trikwara chanan vjarha ste <hesitation> tar gule a gwairil nchkani sane tu nas ske ngha nghaka akada chak nah kamta aka chak nah kamta ka’a chakud fta giɗa chaku chga wud fta giva kad ga chak nah kamta dga sawil da vde aka’a chak nah kamfa nda sa’awil da da’awil da vde eni ksag cha gida dai gaghna dida ɗauka azgur gida marra zga wud fta gida zuwude <hesitation> maluwa cha gure ngha nghaka ga vjarhaste giɗa ngha-nghaka ga vjar haste gida ngha nghaka vjarha ngata nga makan gam nana mtab cha vjarhava ski ha iskwe ka’a thavghate ski ha’iskwe ka’a tu nghinka zavjarha gathata zane ma waitri wai ka nchkani sani kaka tak tar tku ma kwar ka kwara sku nuk chka nafa dugh nuk chka naf <hesitation> e yayagh nagh nagh nafa kaka kwar tri kwara dida dghindam makanste da cha chamta kwara aza dad niche dugh nuk chagh na hache az dad n che skunuk chagh ni chi ha. Ay isunuk chagh niche ahaz dadniche dugh nuk chagh ni ma’a gath ghava nghinka zvjarha gath ghav mak, ma ngu aka mbarts n mta titkwe ku nai vjar nagh vjar chka <hesitation> anamtab ste didav de de gath ghate ku vjiragh cha la’a cha ne maku ngu aran sag ngu aka mmbartin dgagh nagha did auka giɗaftee fta gide yanga la’a cha ne maku ngu’aran sag ngu aka mbartin dgagh nagha did auka giɗaftee fta gida yanga la’a fta kwat titkwi zuwud fta gida cka kaka ka ei gathari gath gha za vjir chka nach skii manka nga gam vaha kaka wuj tru kdra mvak sani gi’a da gida te. Makwar ka kwara ju luwa haka vjiragh nagha ma kwar ka kwara ju luwa haka vjir ga thuwit ghachka a’a ka waj truka kda gid ma gida zgure skan kwara de kwartri ka kwara giɗ ma giɗa ha ka gidat fta waititkwe ngata da man mɓaɗuk va ngataɗa ma’a sigha va dida tka-tka ka kwara juwa dga rau da luwa juwa daghi mta wud da luwa ha juwa daghi mta wud da luwa ha zan na’a ea thwit ghagh nagh sani da zada zarvi rvi skagha kagh guli kada zada za ka rvi-rvizethwit ghaska a fiche cha akil ak ghighe <hesitation> nik thvaghi dad ghu vau ga wud fta gida thvaghi dad ghu vau ga wud fta gida thvaghi zagh mani tha’a dida nai tha’a na manighe tar ana ka’a waja ghu waj kɗa wujaghusta kɗa kaɗɗa kwararin dad ghu kwara nin ski mani vjir ne nin ski mani vjir ni nin ski man vjir na ama ma ma’aka ka’anfftame a cha ka’a cha wajarud kɗa ahaste tu gidi nchkani mnda-fta giɗaghmda ftee luwa mnda chi vjarha <hesitation> ga sunuk mnda ngamnda gath ghava nik gul giɗa cha nda fta nda giɗa chamnda va ku cha gath ghil mnda sghi dafta oul titk sani mnda ga dadagh nda cha cham kwara e ujar ga minne ujir ga minniva ku ski ski bdil bate marra sani ski tak ndmri takate di’ngan skina awuji sghi dam ghai va dida fta oui ne tu bariranne birirann birar ngata tka kwana ujir ga minne ujir nik cha min ikwa ghigh cha cham kwana siti daad ghu ha ma si cha akil ghe azagh ha iskwe na agh cha cha mi sis ghihj da luwa nkwe silahj da vde ski mana ghi man a thu wit gha cha dad ghuwau A milik skina managhi man dad ghuwa <hesitation> juwaghi dafta oule sghida magh kaba ka’a virigh viga fta dvau dida ju fta oulagh knau ku wura da luwa hoste nga au ngata au zazi ski thagha fta oulva tu ikwagh cha cham in a a dad ghu lilangh sida akilagh cha cham kwara <noise> dad ghu hava batagh we skina managhi man dad ghu skina managhi man tare <hesitation> awighi au dada ghwa skina awaghi au tare a manigh tha’a <hesitation> wajaghu waj ta kɗa dadghu waja ghu waj kɗa ei ski thagha chaka ga kwir iyaagh fta ghare chaka ya skin chkaga <hesitation> ga ranj klaghaya naghin chikan na mann a dad ghufta ghighi n chkani chka mana ghi ma ga ranj klanghaya naghin chikan na man a ddad ghufta ghighi nchkani chka mana ghi man ga thuwit gha cha ghe ghigh gule kum vak dad ghighe <hesitation> gi’a ga graha chagh ma <hesitation> ga balee ana ana pghitakna ast ju pghir pghan dgahtha dida pagh trin va ka’a pagh tri pgha ghigh. Gule dga thuwitgha cham nda nchkana gi’a cham nda a fiche mane a suka sana iyalwa titku wat.